हाँ! जूता का कई अलग अलग भाग होंदिन। जूता कू वू हिस्सा जू सोल का एंच ओंदू, सोल जू कि जूता कू निचला हिस्सा होंदु। पार्श्व भाग यानि कि जूता कू बाहरी हिस्सा। मध्यवर्ती भाग जै मा हम पैर फंसोंदा।